Karazagna voninkazo le aiko ndraiky za tsy de mahay maro be fa le aiko zao ai, <hesitation> aminay agny zao misy karazagna voninkazo antsoigna oe tselabarotra zai, ahody izy zai, de misy koao <hesitation> rose, de misy hortencia, de misy glayel a, de <hesitation> glucine kôa.